Raha misy vahiny hitsidika ahy amin'ny herinandro an, dia ny teneniko anazy an <hesitation> hoe mitondra akanjo mangatsiaka satria mangatsiaka aty aminay satria mangatsiaka aty aminay amin'izao fotoana izao. <hesitation> Ny tsy azo adino ihany koa an <hesitation> dia ny <hesitation> elo an, mba hiarovana amin'ny rotsak'orana raha sanatria misy rotsak'orana na ny kiraro matevina <hesitation> izay afaka mandeha any anaty fotaka izany. Dia izay angamba ny tena hoe zava-dehibe raha ho aty izy. Ny akanjo hafa moa tsy ferana.